عشان تنظم عدد كبير من الكتب لازم تفرق اول الكتب كلها ثم تفرز الكتب بعدين حدد المساحة للكبير والصغير اختار الطريقة الجيدة للتنظيم حسب النوع حسب الحجم حسب الالوان استخدم أدوات لمساعدة تأكد من وصول السهل لكل حاجة احفظ بعض الفضاء وقيم تدويرك رفوفك.